<hesitation> yarame ni maisha kwanza ni- ne- ne- neenda kwanza maisha yaani kwanza, yaani nilikiviani, ye maisha yeni niyenda kwanza nene arume nene vitabu kwanza iji nini sisaka tuku ni basi jiani, tabu kama tabu aka nisisaka tuku aye. Yaani juu maisha, kanuvera na akiri viako via ni maisha niyaboha via ni bila wasiwasi yama, kikulu yaani uve na mae- na- nakili ya kuwa ene- ene- ene- eneboa, hana je maisha yoyoka nopatile na ja elfu mbili au elfu itatu, <hesitation> yo jikaja nibajeti <hesitation> yo jikaja naubajeti ilima aje naja ko uvikire elfu. <hesitation> kanaulile elfu ivere, kwaumwaka ni shilingi aurupatao, sera nkulu viola pata, <hesitation> akini kanausina akiri, aka naukona umundu wale ni kilasiku ukalanjaribiwamo. Kilasiku kila vakasama nitanamulo ngonyi njole tana bakunini chesaa nenda tuku, ile kanauvera na akili yako, aka anokonelela yaboha vile maisha haya, vikulu maisha uve na akili vii, dotange maisha ninjolele, kana usina akili ni kilasiku kuraa vinchala, kilasiku njala. Namajirani kukuchoka valekelesile ukulombalomba, anaulombe ilifivila analombe ninyanya, kanondo ulomba kilasiku amunayele amuna yele kovela na kaliya. Naja ninonama nanaivi nini maisha nenda maisha yabowa sana, yaani jahaa, nosama maisha yaani najaha nanzire vika mambo isawa, iye nanii kitala chane marisha chee, chikala vyaboha, katikara cheekela vyaboha, tayari, yaani ahojinwa na- na- na- nasaka kanisa namkiaha olola haa. Yaani chonosaka ivikwanza vii, maisha yane ikala vyaboha kwanza, ninjola ndrekera ivika amaisha yaani kali vyaboha, kani maisha yaani yo kuvajiia! Kala mni- nihatari nizombolola tuvaki akini jii nenda sana maisha yeneboa yaani. Kani maisha naivikile geto lanolavili visafi, hamuna vovainja vikela siku nikwani mnaji mwinji komulitile kwanza najifwana sani sinolokola tuku. Yaani isindoloka tuku re igeto charaboha jiyeji, akaigeto laviona ye klasiku ukukosa avainje kwanza. Kalisiko kukosa eehe, aka kalaule musinga aeehe kalamuna situma tukuliane njola jita, <hesitation> njolale jitanga yamaisha yachonjele kae, amavia sana, inaria akava na maisha taa. <hesitation> lakini kano ijo igeto lako larasafi kabisa! Aka hamwire hamwire wolo tajiri viamo, koo yaani mwaku umuda ivi tayari umwere abadilikaga, makumuda ivi yaani umwere abadilika, yaani nene nine hahaji. Mundu wane kwanza ni- ni- nisesaka maisha neve tuku, nanzire vita vintu vyaboha kwanza mbikwane, kwanza maisha neboa nini mbianzira, adela kukovela muntu ateasea ati maisha yati nuweru yawanzira maisha ninyumbi kwanza yaanzira, kanajovikile maisha yako yayaena, mambo yako neyaboa kunonyumbi, aka amwere mwikida ine viledule nawasiwasi. Kwanza ukavika maisha yako neyeboa kunonyumbi! Kana uhumwire aujio, hahaakade ukufumilana kunu uwerwi, aaha ninjondoboiye haha, somola mukinda ware, au bakwe njenga nyumba yane, <hesitation> kana wena wumuli wadoma sana. Laola, maana mpaka uje ujenge nyumba nnadi, akini kwa wene umri wako ukali wolo, wolo wala wo- wo- wosaka kabisa wenyio wotodoma na kula kuyo kusumula miambili yotodoma kuno jo kwahangaika niiviri, silingi ngae, uneolopata ili iyoiyo maanisha ukaivika, tulondo ntanjenga ta. Akini akanamaisha koyaudumire maisha yanokala umuri wane namaulokile sana aaha haki nicheki maisha ndri, ndri injenga sangapi, kwanza lola ukwaloli uvyala vasinga. Ili dalamtondo uvije vakola vala vasinga, koicho nochasakwa, aruma iyo, kwanza ukavika maisha yabowa. Nenda kamwarume aja mwarimusingo womumanisha yaani. Nijana muleta niije tigwani, kaa, oyaya, mukeki ivi nalala mukeki ulumusinga lenacho newa anyoni naousungaba mpaka wankaselekela katadana na- nazovika naijetela ndri ikala vyaboa. Siku yotangie siku esana fyuka tuku aaha, kamasea potelea mbali lekada ninii vika amaisha yovomarekani kanyonda virusiku yaye.